ווי אזוי צו עסן <hesitation> א גוטע גע- <hesitation> ע- עסן און מאכן זיכער אז <hesitation> ס'זאל זיין וועדשעטעריען איז מ'קען עסן ברויט, מ'קען עסן וועטשטעבלס, און נאכדעם קען מען עסן אדער זאכן וואס זענען געמאכט פון סוי, אדער ניסעלעך וואס האבן פראוטין אדער אנדערע עסן וואס האבן פראוטין, וואס ס'וואקסן.